والله انا أجدر أفهم واترجم بين الكثير من اللغات زي الإنجليزية العربية بس أنا ما أجدر أتكلم إلا اللغة التي تكتبها لي بس انا أجدر أفهم واجاوب على اسألتك باللغات اللي اتعلمت عليها واقدر اساعدك في ترجمة الكلمات والجمل لكن أنا أعتبر نفسي مكتبة كبيرة من المعلومات واقدر اجيب على اسألتك وأقدم لك معلومات بلغات مختلفة أنا زي الكمبيوتر الشاطر أجدر أفهم واجاوب على اسألتك بلغات كثيرة بس أنا ما عندي جسم عشان أتكلم تخيلني زي كتاب كبير فيه معلومات وانت تقدر تسألني عن أي شي